يجب على الحكومات أن تحافظ على النمو الأقتصادي والحافظ على البيئة لأن الثنين مرتبطات ببعض النمو الاقتصادي مهم لزيادة رفاهية المواطن ولكن هذا يجب أن يتم بطريقة مستدامة الأهتمام بالبيئة يعد أمر حيو- حيويًا للمستقبل حيث أن تدهور البيئة يؤثر على صحة الأنسان والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد.